nn̄e, bere, ttaā, tta lēe, ē-wo, ō-rō, aā ra-ba, aā ttaā, sie ra-o, a-ō, ō re nn̄e ō ree bere, ōree ttāa, ō ree ttaā leē, a-ō ree ē-wo, ō ree. O-ro, ō re aā ra ba, ō reē aā ttaā, ō reē sie ra ō, ā ju ā chuu, a-chuu rēe n̄ne, a chuu rēe o bere, chuu reē ttāa, chuu reē o-rō, chuu rēe aā ra ba chuu rēe aā ttāa, chuu rēe siē ra. ō chuu reē ā-ō, chuu reē ā-ō re n̄ne, chuu reē ā-ōre bere, chuu reē ā-ōre ttaā, chuu reē ā-ōre ttaa leē, chuu reē ā-ōre e-wo, chuu reē ā-ō re ō-ro, chuu reē ā-ō re aā raba, a chuu reē aā ra ba, a- chuu reē aā ttaā, a- chuu reē siē ra ō, a chuu reē ō re nn̄e. Achu ā-ō rēe nn̄e ā Chuu ā-ō rēe bere a Chuu ā-ō rēe ttāa a Chuu ā-ō ree ttāa leē a Chuu ā-ō rēe Ō-wo a Chuu ā-ō rēe Ō-ro a Chuu ā-ō rēe āa ra ba a Chuu ā-ō rēe āa ttāa a ju Ō bere ā-chuu bere a-Chuu-rēe nn̄e bere a-Chuu ree bere bere a-Chuu-rēe ttaā bere a Chuu rēe ttāa lēe bere a Chuu rēe ē-wo bere a Chuu rēe Ō-rō bere a Chuu rēe aā-ttaā bere a Chuu ree Sīe ra Ō bere a Chuu-ree ā-ō bere a Chuu-rēe ā-ō re nn̄e bere a Chuu-rēe ā-ō re be-re bere a Chuu-rēe ā-ō re ttāa bere a Chuu-rēe ā-ō re ttāa lēe bere a Chuu-rēe ā-ō re ē-wo bere a Chuu-rēe ā-ō re Ō-ro bere a Chuu-rēe ā-ō re āā raāba bere a Chuu-rēe ā-ō re āā ttaā bere a Chuu-rēe ā-ō re Sīe ra Ō aju O bere a chuu, aju ttaa chuu ttaā a-Chuu rēe nn̄e ttāā a-Chuu ree bere Háa chuu ree haa Haa chy ree e-wo Haa chuu ree o-ro Haa chuu ree aa ra ba Haa chuu ree aa Haa haa chu ree sie ra o a ju Haa lee achuu Haa lee a chuu o bere Haa lee a chuu Haa Haa lee a-chu Haa lee Haa lee a-chu ree e-wo Haa lee a-chu ree o-ro Haa lee a-chu ree aa re ba Haa lee a-chu ree aa haa ajur e-nee obo